Yamongeta vaera jare jokua yayapo yave yandemboarakua esa jokua kuatia ko yande, mboevi jare yandemboarakua jokuara kua ñeeriru yande yareko arañavo ipuere kua <hesitation> yamongeta kae ñeeriru